<noise> Binndirgel no huwirta. Binndirgel e woodi bolwel e ngel woodi tawaadaari to nder. Taa winnda tawaadaari nde ɗon ndi waɗay ka yowaaki dow maa ngel ndi takkana ngel to ngel waylitoto, ngel waɗaka memoke ɗeriyol ngol ngel waɗaka diidu.